mani von daily schedual peo, monday, pasi sun eo to nat ureo eo to va'ovoe ba ira'u, eo si mas sun veho pa postakah, six kilok, sun ko nohnoh keo sumatin peo kir en, kir pa no pa skur. Ok, a meh ki eo si mas vamatatop in bir kakeh aneo pa skur, eo si mas tengteng a iun. Nung ahik ama si kiu va iun. Pa varedi po a no pa kaukau. No pa kiu garen. Kiu, ira'u eo si mas, no pa kekes a kaukau, garden. Monday koe boneh. Namba wan dei a po wik. Keo kekes a garden, ok, vahik, vabuok kuruh, eo si mas, monday ovoe eo si mas veho ma, varedi ina tah en apa taurev pom kua si vahik sikur ama ke nom en. A boen, a dina veh a tah en apa taurev. Vabuok, tah eo si mas varedi aban, ira'u eo to nung a tayiah. Eo si mas kokoman ko nat. Eo to nung o ken kiu tayiah ira'u, po vabuok kuruh, tuesday. Tuesday eo si mas kiu von, tengteng a von, kekes klin a koman ama iun, ma o goroh. De ama bedings, de ru'en, sopsop pupui ama tah gogoroh. Ok, vakukon, eo si mas o boen po vabuok, eo si mas kokoman, eo to nung a tayiah po vakukon. Tayiah kiu va po vakukon. Vakukon eo si mas tem toan. Si mas no po toan. Hek ovoe ban ma ta ma tah en a po toan. Ge eo si no tahi eo to no tahim, no pa hek ian, von a vakukon boneh, boen na vakukon, wednesday. Ok, thursday vadoran kuruh, a kiu eo si mas nung, eo to sue ba eo si mas no pa visit ama families peo. Te rer pa mameh von eo si mas no pa ep pir po tem boneh po vadoran kuruh po thursday. Ok, a boen eo pasi kokoman ba friday o vatonium eo si nung a kiu tayiah. Ok, vatonium, si mas no pa kiu kauka aban po boen boneh. Vatotobin ama kaukau ge gan kaukau hek tah en ovoe ban ven o wiken kuruh, sarere, te no apo von, vuriah kuruh. koman apo sade kuruh eo to nung a tayiah. Sade kuruh o tem no pa rotu, tem vavuriah kuru boen pe sunon boneh. No pa rotu pa hah ama. Te akuk a varor von, apo, huan a taurev tah boneh to te tamuan akuk a no nen sih. Programme apa daily programme koman pe eo veh. Eo to nung koman a nonen ko pah suk tamuan no sih o daily programme boneh. Po- po pa ma wik kurus veh. Monday aban eo si taneo aban a tayiah akiu eo to mas eo si mas tem pa no pa kiu kaukau ge hek tah- hek tah en ban kuruh. <hesitation> vabuok vatoe aban. To nung aru a kiu tayiah. No pa kiu kakao ge kiu kavura. Teye to te menon a kavura, nom si eo si mas o pa kiu yiah. Vakukon pet vatoe enon. <hesitation> nung ror o ken kiu bone pama tamuan, pama wik veh. <hesitation> atoen o wik bone pasi hik, kopa kontiniu pa kontiniu aban pa po <hesitation> weekly routine bone veh. Suk tamuan noa ama duty peo a tayiah eo pasi mas nung no pama boen kurus. I ama tah eo to iu no si pa suk tamuan von beo te akuk no von beo hik no ta kiu pa nung eo si mas te meno a Kiu eo si mas suk bat no ma daily kiu vapa <hesitation> meh tah pet, beo te akuk pet no von, ma tah eo to iu nung akah no, iu vagumgum pet va ihio mae meh papan. Re teye no rema, ma family, pa ihio akuk pet inem mea vagumgum nohnoh ke ra'oer i pet a meh kiu pet bea te akuk ror. Von ama bea ta no ror pa nung ama kiu abuh. Tayiah pet.